Kumu jini kuno na kutuk mbea kumbeya kulinu shirikiana sana kul- kuliku nataaku kumbe angawapa tini tatizo yali ni ushirikiano kucha ni michango kuchita chani kuyalola kusaidia kufa kuchi tachani lakini kujamii tuku <hesitation> pakazie akusaidie inge ya kumanya sana sana nawafa wafamahika pa kuyantu ingi sana pano yakwiza yanku saidia akini kumu jini nkunku yashadia linga umwenyi umwe nyeji au waliuli yakusaidia sire